Raha ohatra ka zany sakafo efa vita akoiza izy da iaho gne hivarotry enazy ,da gne tianolo gn'avidiko ka, matetiky zash e tianolo ohatra hoe kopoze, lasopy, iregny zany e tiatian'olo.